Ɛspaɲe ɲa a tunɛ ni bɛrɛ jenu lo ma tete oyi ro oma dɛmu zɛrɛ zɛrɛ yɛ ba dia be dia sayɛ mi mide ba cama zinobe mu yan mi mide um mu bera so cururu ɲure san ba se a boni mi mu sa